Kangoroa ndraiky, na izy alefa any Aostralia, izy na de maro biby biby dia akagny, izy amle vitin'azy le matanjaka be igny, izy afaka milefa, afaka misaoty aveke aminjaigny izy afaka miaro zanakanazy satrià izy le misy le paosy amle kibony igny.